Vacuum kilina kam to kunnaama e huttinira e cembe ɗe woodi, dibbo hendu huttinira e panka gonɗun nder majum, ɗum dibbo hendu yaasi, ɗum dibbo pat tarkaceji ngondi yaasi, ɗum ñiɓɓo ɗi ɗi natta to nder maaga ɗi njaha di njooɗo.